Ta kuii dia ta na kani ini xa na kuii ta naka ini na yuku kuii, ña tiempo ya kon davii ta kuii yuku, ta ho yute kuii, ho xhitón kuii nrida, nrida kuii na ta hó ta hó ta kon davii dikan.